me ka waiūhakuhaku ma muli o ka <hesitation> waiū. a pēlā e a piʻi ai ka nui ka nui kumuʻiʻo ma muli o ka hoʻohana ʻana i ka waiū a i ʻole <hesitation> ka waiū a me ke kopaʻa a hoʻohui hōʻono me ka ʻono wanila a pēlā wale aku